Raha karazagna appareil na machine ampiasaingny kôfa hitanao kôfa amin'ny andro mafana regny na amin'ny andro mafana tiagna hagnintsinintsy na amin'ny andro magnintsy tiagna afampana agnatiny dia mampiasa raha zany, raha zany molo kara ventilateur reo izy fa aboaka ivelany izy zany hoe maka rivotra ivelagny de misy karazagna tuyau na hoe resaka transport mampiditra azy agnatin'ny tragno agny de arakaraka anle raha tiantegna atongavana aminazy koa andro mafana tiantegna magnitsy na kô andro magnitsy tiàgna afana de ampiasaina izy.